Avantage-ny gn'amizao aloha zany amizao fotoana zao fa fa matanjaky aby gny teknolojia, afaky mampiasa google map ohatsy tegna zany raha ohatsy ka very amy toera raiky, hahafa mipadia gny lala hombategna. Ka zay gny hataoko aloha no misy telephone aminaha no misy avao gn'internet hahafaha miahy anizay. Magnenty google map hahafantarako hoe aty zaho zao aty gny handehanako no zaho very amy firenena raiky zay mbo tsy nandehanako.